إيه الخطوة الأولى أنك تدخل الخيط في الإبرة وتربطه. تحط الزر في مكانه وتثبته بالإبرة. الخطوة الثالثة أنك تخيط الزر بثبات عبر الثقوب <noise> الخطوة الرابعة تربط الخيط وتقص الزايد.